Norwemi hau itu Norwegian tinan kautrinania. Antil itu simpelania, simple foodania, local ingredients an man nasa. An nia sangate, seafoodte, sate, hei, vegetableste, berries tite. Dairichus hei, duti, milk tite hian man nasa. An popular dis itu, farikal, farikal tite nia. Felalefse tite hian, lutethik tite hian, pineko tite hian, smalav hove tite hian, fish soup tite. Lechirang rang tite an man nasa. Antil itu, meatballs tipe an man nasa. Meatballs gravy ne an man nasa. Norwegian, Norwegian hau tis, antil itu, rockfish tite nia. Clifffish tite, salmon tite, whale meat tite, king crab tite an man nasa.